د نړۍ یووالی نا ممکن هم نه دی خو خلکو ناممکن کړی. نن سبا غښتلي هېوادونه په کوچنیو او بې وزله هېوادو ډېر ظلم کوي. تر ډېره کوچني بې وزله هېوادونه د خولې د لمړۍ په څېر د لویو هېوادونو تر منځ د خپل حق په توګه وېشل شوي. که دا بې وزله هېوادونه نه وي نو د ځواکمنو هېوادونو لپاره به ډوډۍ هم پیدا نه شي.